مؤخرا <hesitation> زرت مكة والمدينة، هدول ازورهم باستمرار لاني عايشة بالسعودية، وزرت كمان تركيا <hesitation> عشان <hesitation> اتزلج على الجليد وسويتها، وزرت كمان الطايف لانه اجواءها جميلة واحس اني مرة انبسطت هناك، وتكون يعني اجواءها مريحة نفسيا.